Fanga matelasa mole ta <hesitation> fas jat'te iwa, suat tura befana. Suat tura befana ira kaforu fanga tatanusi i'ra. <hesitation> sabap la <hesitation> suat tak tura befana tuntunu ira namatelas jat'tei loka, namatelas tutu. Mami tata si falabona ira dakuka dakuka alena tura fanga fasa bora <hesitation> barot iwa <hesitation> si tei, si daruk fanga ira suata, befan, panggalar isik mo. Naratan nai dunia masir iwa re <hesitation> fasara, barot is'i nai iwa. <hesitation> suata te la ira ni kurjang ira milyaun walu <hesitation> kurjang waluk iwa sabap mamami baba si me dawei suata ira damaton dadamu iwa. Damanton dadamu kela tutu kadal laka si nabarit lakae. Wida waluk ira damaton dadamuia sampe tikusar si nabiloir, nabiloir wa wani dakulelan tei wa loka <hesitation> leka dodi bo ira. dekan dodi baira lau wanurai maminina damaton datunu sampe <hesitation> idadi suata. befan waluk ira lekan kelinai mami babasi dadamui sa'ti. Nakel tabura ira lekan defan gau muni nai sampe wulan sa, wulan roti te, wulan tolu te. Ira <hesitation> befan tela ira sideka walomin cikar loka lira. Orasa nai ira roti nugu toisa tatgi kubil mami befana. Kutagi kubil-kubail tutu sampe mami babotaka sa <hesitation> sanilokasi balara, kuroka mami kelia tu barsa boa <hesitation> boroti mami lamatinagi'i sa'ti nabadeini loka, nabadein tei fo kurokai mami kel tubar sa loka liwa le. Roti ku komaki nai pedara kurjang tagi loka mo kurait tubara sa'ti abis laka. lasat tasait iwa loa to le befan fekan weakan laka. Abiao tamuli tawa taka ni babana.